दतमंजन वा बुरुसको मुख्य प्रयोग दाँत सफा करन हए । खास करके दाँतमे इटके, जमे तमान खानुके तुकडा, अट्के साग़ दाँतमैकी गन्दगी और तमान ब्याक्टेरिया हटान ताहिँ बहुत उपयोगी चिझ हए दतमंजन । दाँत, जीभ और मुँह भितरकी सब गन्दगी हटान ताहिँ आदमी रोजिना बुरुससे दाँत माँजत हएँ । दतमंजन दाँतके अच्छेसे सफा करके मुँह और दाँतमे लगनबारे रोग जैसि: दाँतके कीरा, गम रोग आदि समस्यासे बचन ताहिँ सहयता करत हए । गावँ घरमे कुइला और निमक डाँठसे फिर दाँत माँजत हएँ ।